Ny fomba fandrahoako pomme de terre ndraika dia fôhasako alôngany izy. Dia rehefa vita hôfy dia sasàko anaty rano dia tapatahiko zarazaraiko efatra a. Dia avy eo a manendy <hesitation> manadeba vilany ambonina fatana aho dia asiako menaka ao anatiny. Dia mangalaka voatabia sy tongolo aho dia tapatapahiko. Dia orohako ny vilany miaraka amin'ny menaka. Dia harotsakako ny voatabia izy amin'ny tongolo. Dia harotsakako akao amin'izay ny pomme de terre.